हारा रंग काफी अच्छा हा। हारा रंग अमरे भारत के झंडे पांडा हा जो की काफी अच्छी बात हा। हारा रंग अमे काफी सुध मानु।